हमायें देश भारत में कम ते कम दश हजार पंछी हुंगे। पंछी जऐस के तोता, कबुतर, मोर, मुर्गा, गोरैया, हंस, कौआ, शुतुरमुर्ग, बतख, उल्लू, बाज, राम चिरैय्या, गिद्ध, सास, तीतर, मेना, कोयल, डुबडुबी, नीलकंठ, बगुला, सोन चिरैय्या, चील जी सब भारत देश में पायें जानतें।